हिँउ भन्या बित्तीकै सब्बै भन्दा मुलाई त ठन्डो शान्त वातावरण भनिखेर मु कल्पना गद्दो छु । हिँउ भन्याको अग्ला हिमाली भेगमा पण्न्या हो । त्यै पण्यापछि त्यै ठाँउको वातावरणलाई पन कस्तो राम्णो बनायाको हुदो छ । सेतो हिँउ वरिपरी हरीयाली त्यै हरीयालीका वरीपरी त्यो सेता हिँउ टल्कीदाखेरी हामी मान्छे गैखेर त्या रमाउन पन असाद्यै मन पड्डो छ । मु पन झिक्कै टाढा गैखेर यै हिँउसंग खेल्न्या अवसर पायाकी छु । त्यो हिँउसंग खेल्दाखेरी आपुलाई मनमा कस्तो रमाईलो शान्ति जसो महशुस हुदो खुश्शी हुदो छ मुलाई चाई । हिँउसंग मुलाई चाइ खेल्लीखेर रमायाको अजै याद आउदो छ । त्न्ले हान्यापछी आफुलाई शान्तिमय महशुस भयाको खुश्शी महशुस भयाको हुदो छ । तै भएर यो हिँउ भन्या कुणा चाइ आफुलाई शान्ति दिन्या ठन्डो हो भनिखेर म बुद्दो छु । अयिनले हिमाल भेगमा त्याको वातावरणसंग घनिष्ट सम्बन्ध पन बनायाको हुदो छ । खेतीपातीलाई राम्णो बनाईखेर त्यइलाई नँया जीवन पन दियाको हुदो छ जसो चाइ मसलाई लाग्दो छ ।